A patang tana monaagits tovei, kat tsuk non vainy gima nating kirkir ana vainy gima nating gogosias, ana vainy giroma nating vegiau fan, ai na ka a gifon na ka tana vainy, ma nating kirkir, ai na gifon na patang, nating roak non tana saa vainy gim rou ma nat. Ana mesa ka to, vainy nat, nating kamiror fo binun rof. Kai fakouts <hesitation> numaa iny guei tsuri. Roman an tana fo nainy te naa minon. Ataiv iny roman, ri ma pue, na tonar na rari, tan kat iny fafatsuts, ri te nom a fo saa te komainy rori, masuu ge na fo mes a fo ar ka, kainy fakouts gumgum tsuri, tanik rom namaan ai fo mes nainy te naa minon vou. <noise>